אלא קנט מרשד סיאחי פי מדינתומופדל גאדי נורי הזואר ללבאיס לקתהבר עלא תאריכ ו תלקאפה דיאלנא, מתללן קנבדא בלעמדינה לכדימה, בזנאקיה דייקה ו אסואר תקלידיה לי פיה כלשי ביטובאל אלמנטוגאת אלידאויה, מןבעד נדיhem ללכסאר אלמלכי ו יג'י יושופו אלפאן אלמעמרי אלראעי ו נתמנה נמשיו ללבהר נסתמתعو בלמנזר אלטבעיה ו להווה בליל ו קננצעמ נג'רבו למאקל localي, פשי מקן خاص.